मै परिवार आउ सँघरिया भरिन सँघे समय बिताइक चाहत हुँ। यसका कुछ प्रमुख कारण यी मेकल हैँः मजबुत सम्बन्ध बनाइक तहन, परिवार आउ सँघरियनसँग बिताइल समय आपसी सम्बन्ध बलगर बनैता। ओइन सँघे बात करबो, हस्बो आउ अनुभव बट्बो तौ सम्बन्ध गहिरा रहता। जीवनमे उतारचढाव अइता आउ कठिन समयमे परिवार आउ सँघरियाभर मनोबल बढैतियाँ। ओइनसँघे बैठबो तौ सकारात्मक उर्जा मिल्ता। ओइन सँघे बिताइल उ क्षण जीवनभर सम्झना लायक बनता। कबु कबु दैनिक जीवनके तनाव कम कर्ना, हसैना सँघरिया वा परिवारसँघे बात कर्ना सबती बढीया उपाय हे।